هاي اكو مرة ويحد ، شيل دست وعيعبغ الشارع - فا-اغشع جت سيارة سريعة وطب داست بريك فاندعم - العالم كلا نزلت دتغشع اش صاغلو اش ما صاغلو هو قام كبل ديتكاون مع السايق ، يابا يمعود ، ميسكينو العالم - قلو غاح الجد-الدست مال فاصوليا غاح الدست مال فاصوليا - العالم كلا يحسب على غجلو